Pues a veces wu comida nk'an wa, a veces kub'ek wachi' a pasear kuk' familia kuj ek, por lo menos taq playa, keq b'na' disfrutar va porque a veces wre' es diferente jun, wre' pe a veces kek jun taq ju departamento, keek jun taq wachi', k wachi' kó ri mar wi', a veces kerb'na' jun preparar comida, pero nk'anchi' caldo de marisco va pero chemo para preparar, primero chi', a veces qb'anb'ik qk'am t'uy, mismo <noise> k'am t'uy a veces kuj eek pch'ich', qyab'ik pir wi' ch'ich' todo t'uy, laq, qlaq chi', kuj eek chi' p mercado keq lq'uul chi', wu todo chi', k eek chpom wu t'uy, por lo menos chi' k'o chi' mojarra, k'o chi' wu a veces kb'i'xik, kb'ixik chi' wu comida como se llama, <noise> k'o cangrejo ik'o tlawi' qlooq' chi' por libra, a veces k'o pescado keq loq' chi' tlawi' chemo qb'an chi' preparar wu comida qb'an disfrutar chi' ruk' familia va, porque are' quiere jun keek naj pues, para que así kelik k'chi caro ju comida, caro k'eloq a veces caldo tlawi' tinmit ruk' wnaq pues ki' k'ob'k pues ptinmit ruk' wnaq ya kujopoon, ya kuj ka'yxok bien wachi' ki petlu kewa' ki' b'ixik chi', rikee, k'chi' qb'an chi' qk'amik qal qb'an gastar pooq tlawi' porque bien caro qujb'ek jun chu playa pues kerb'na' jun gastar tlawi' Pero tlawi' chi' qb'an qe mejor qb'anch' chi' qb'an preparar va, para que kujel económico juk' q familia kb'na' disfrutar ju caldo de marisco, ke caldo de marisco qloo'q camarón rk' cangrejo qlooq' de todo chi' lyoqxkaj chpoom wu caldo para que asi keloq calidad rico rico chi', qb'an disfrutar kare' wa' en la vida qb'an disfrutar chi' ju caldo de marisco chi' tla' wi' toq tq'aaj wachi' keek wi' wachi' ik'o ri mos talwi', kujopoon también chi', kujb'na' chi' tlawi' disfrutar, kum talw' kelo ke, a nosotros, porque chik <hesitation> qyok q'aaq ak'am leña, qk'am leña, qk'am todo, para que ki' chajik wu t'uy rapidito chi' tlawi'